والله الونسة الظريفة و الخفيفة بتكون عن الزكريات الجميلة و اللحظات الحلوة و كدة ، لكن برضو في مواضيع بتلقى روحك مهتم بانك تتكلم فيها ذي السياسة و الدين خصوصاً لما تكون داير تشرح حاجات مهمة